د پاستا ډولونه: سپګتي، اوږده اش ډوله مکروني، مګي، ماهي ډوله پاستا، مانیک، لولی پاستا، اسپګتني، کاتلوني، لازاینا، پاچري، باوت، بوکاتني، ارکیته، پنه، ګمیتي، مافلدا، ریګاتي، لوما کوني، ایتالوني، ګرتوچادا، اوریتي او ګمیتي پاستا.